Ño̱ꞌo̱n tsí tsí nuthan mi̱jna̱, <hesitation> nothee̱n nuxnee̱ <noise> mbá náá rí ñajuun rí ma̱ríga̱, nduyáa̱ dí ñajuun ma̱ríga̱, ánte̱ rí ma̱ꞌkha̱, mbá rí ra̱máján o <hesitation> nuthee̱n rí ikhaa, nundxa̱ꞌwee̱ mangii̱n, xó rí ma̱ꞌkha̱ mbi̱yú na̱ndxa̱ꞌwe̱e̱ ánte̱ rí ma, <hesitation> xó rí ma̱ꞌne snuꞌwan mbáa tsí xó mbáa e̱ge̱, nu̱ndxa̱ꞌwa̱ ño̱ꞌo̱n fuérte̱ nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱, ninújngoo nundxa̱ꞌwe̱e̱, náá n <hesitation> uu rúꞌkhue̱n rá porke, na̱ꞌkha̱ xu̱kú tsúꞌkhue̱n juun tsí naꞌne rí, nanitsúún i̱jíi̱n ikhii̱n, rúꞌkhue̱n má nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱ rí mi̱tha̱mbáñúu̱ góne̱ nune̱ ꞌnduꞌ mi̱jna̱ ño̱ꞌo̱n. Dí ñajuun ríga̱ rá, ithan ño̱ꞌo̱n jngó, ño̱ꞌo̱n naguwée̱ꞌ nagúyáa̱ náá rí ñajuun ríga̱, jngó xúgíin inúú ño̱ꞌo̱n tsí na̱ndxa̱ꞌwa, a̱ꞌkhue̱n frego̱o̱ mbáa, <hesitation> mbáa e̱ge̱ o a̱khue̱n frego̱o̱ mbáa, mbáa xu̱kú tsí nanitsúu̱n, tsí naꞌne snuꞌwan, xó mbi̱yú, xó, <hesitation> xó mbi̱yú, xóꞌ e̱ge̱, xó khu̱únꞌ. Xó <hesitation> i̱ndi̱í, i̱ndi̱í tubí, i̱ndi̱í jia, tsúꞌkhue̱n naꞌphu̱ún xu̱kú xó xtíla̱ xó rundú xó ño̱ꞌo̱n. Rúꞌkhue̱n, rúꞌkhue̱n ethan tsí ño̱ꞌo̱n, xtáa mbáa ño̱ꞌo̱n tsí mbiꞌyuu itsí ru̱wi̱í, naꞌthée̱n mangaa̱ tsáa ñajuun tsí ma̱ꞌkha̱ guꞌwáá, ikhaa tsúꞌkhue̱n juun tsí nandxaꞌwá jngó nguáná asndo mba̱ꞌii̱n dra̱ꞌmíi̱n nu̱ndxa̱ꞌwee̱, xkuaꞌnii ído̱ rí ma̱ꞌkha̱ mbáa tsí ma̱kha̱ awúun ngo̱ꞌo̱o̱, ma̱ꞌkha̱ guꞌwáá, ná atsúun xa̱bo̱ maguwá, maguwá raxáa̱nꞌ, naguwá raxi̱i̱n xa̱bo̱ buanuu tsí gatiin awúun guꞌwá rúꞌkhue̱n. I̱mba̱ mbu̱júꞌ na̱ndxa̱ꞌwa̱ ngolo, ánte̱ rí ma̱ta̱ꞌa̱a̱ rí ndayáa̱ tsigu, rí ma̱ta̱ꞌa̱ꞌlóꞌ go̱nꞌ rí primabéra̱ <noise> xó márso̱ abríl, a̱ꞌkhue̱n nu̱ndxa̱ꞌwa̱ chi̱kííꞌ nu̱ndxa̱ꞌwa̱ ngolo, ikhiin tsúꞌkhue̱n nu̱dxa̱ꞌwa̱a̱la ruꞌwa ánte̱, nandúu̱n rí ikhaa ma̱ꞌkha̱a̱, ma̱ꞌkha̱a̱ ruꞌwa, tsí ngolo a̱ꞌkhue̱n, xí rí nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱ rá. <noise>